Kigh nyon chamaeh zaidi chamah tany kabisa tany tany monenyih pa tany manenyih nyopa tany kuh kekak akeluh chekah akey nyoh karam akwiychil tkwul nyoh karam nyileh tany totany tolenyeteh pah maana pah maana sir kigh angah mendah pengine pat ndah kih maan nyandah tupchoh nyo torot tonyekeh endah kipah torot tany kwihkan tinih le tagh atalendah hiyah yilat nyinleh tany kwanyit kyonah leh tany nyoman nyo chamah tany kusir ngaleh lewur chamah tany nyoman nyinyah tany nyoman tolenyetenyin mitaan toh nyonah sapuh moh rosanyah yonah tomitah ngoh kyonih leh tany omoh toponanyeh yanakang mitah pat topanah timah enda temokamiltan nyon nyindeh chik pat kepustan kasi angah nyoh kamih keminemyih kasinechi chang kichienguh angunyih kechenguh anghah yih amuh chonah lendah konangah konangah kepistah nyonah kepah kechenguh angah yii ketumiana chinih pat lenyoni kokai meminyeh weni lenyeh mbo ngunyinetenyih tukuchuh kwitomach chileh kiyak nyoman karam nyileh tany nyoman karam tote nyetenyi ksir kitangah akitekinyonih so tekemwah la mitonih tany ngonyeteh kiuh tunguh omishah kikugh nyoh kuruh tany atotenah meminyeh nyonih ooh wechara kimeminyeh raha mbo anih tinih kananan tany lah endah kitakulukuh skull tah nyan nyonih nyih kikikonanin tinleh tagh lah endah kitakulukuh skull tah nyan nyonih nyi kikikonanin tinleh tagh wolo kimowanyeh tah siwah nyile skull loh amasiwah skull loh amasiwah atak kapa akogha ameh neeoh mongitenyeh leh keaneh nyuh likuh nyinyan nyonih nyoh kiluku shultanyan tini kyahpitan tinih kikikonanin tinilale kany. Kelisanih pat tahawon yooh anah wenah mewetenyih nyoleh skull ketaa pich walak skull likuh anih nyoh kenanin tany konyih kyanah tany kokai mpaka nyinileh tyoninah kanyih kianaah tany nyoman tolenyeteh kanyih mitah koromchinih toh tahmeh kasuunah pa chik pat tomah moyongnyeyeh yanah nyetih nyoman kerosah sayoteh kikuh nyonih nyokilukuh skull tah nyoh tayeh tikilit moningah skull heheheeh towah pkachanin neeah alah kitonyinyah lenyonihah nguh wechara ki kyorokchah nyoman nguh alah kanyah kpalukuh taletenguh nyeteh leh tahnyooh kanyah kaut kanyah nkonuchih ki kichengunyih kungarakin letineh kisomeneh leteteh tokisomenenyeh tohkyosomenah chileh chichah noo tepunuh yeteyih pat tohkungorokanin ombo wolo kimowan skull nyileh leh tagh likuhnyinyah pat tany nyoh kyorosan achaman nyileh tany nyoman achaman mnyama.